फिलीपिन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। जिसको आधिकारिक रूप से फिलीपिंस गणराज्य कहा जाता है। जो प्रशांत महासागर में लगभग सात हज़ार छह सौ अड़तालीस द्वीपों से मिलकर बना है। और तीन मुख्य भौगोलिक समूहों में विभाजित है। जिसके नाम लुजोन, विसायास और मिंदानाओ। और इसकी राजधानी मनीला है। जबकि सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण शहर क्वाजन सिटी है। फिलीपिन्स की आबादी लगभग एक सौ दस मिलियन है। जिसे यह दुनिया का तेरहवाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बताया जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा फिलिपिनो और अंग्रेज़ी है। लेकिन एक सौ सत्तर से अधिक क्षेत्रीय भाषाएँ बोली जाती हैं। फिलीपिन्स का इतिहास समृद्ध और विविध है। जो क्षेत्र प्राचीन समय में मलय, चीनी और भारतीय संस्कृतियों से प्रभावित था। सोलहवीं सदी में स्पेनिश विजय के बाद इसके राजा फिलिप द्वितीय ने इसे नाम फिलीपिन्स धर दिया। तीन सौ तैंतीस सालों तक की उपनिवेश रहने के बाद। जो अठारह सौ अठानवी में अमेरिका के हाथों चला गया।